जस एभी मे छतरी री गाड़ी तो सो ता लग बोचंदी सो पानी लिय जा लग से सही रोली ईब जो छतरिया को काबर उपदी रो तो सीदी रोला तो तू तो पूरा भिजला। या जे ढोंडे चोदलम तो चटरी उलटी भी होई गांव। या तो भी सोकोन।